<hesitation> Iran, irô izen̈y raha azoko volan̈iny, ambesa. <hesitation> Irô raha nampalaza irô Iran nandalo tamin-drô ny azoko honon̈o. Irô zen̈y nanan̈a ampira anisan̈y naventy tamin’ny antikite sy nisy izen̈y namoron̈o izy zen̈y, zen̈y ten̈a ny azoko honon̈o.